Esye ndakhanjamire emiaka amahumi kechanga nemba nishiri- khoo mulamu nyasaye nashimbere afya indayi, ndakhanjamire mbu miaka kumi kichanga, sya kwanza embe nende efamily indai, embe nende abhana <hesitation> bamala khuchia basomanga, esye mwene mbe no- obunyari, ndaraka byakhuria ndilabyo munju bhiera, mbe ndakasia miruko ching'ombe, saa ino ndinacho kama chibiri lakini khumaika ekhumi ndikomba mbe nende ching'ombe kama chirano chya mabere. Ndakasia bhureka we ching'okho, eng'okho <hesitation> chindi nacho ndametha chichule kata noreba sa nori ala sa mbu wa- fulani ni ena, nibakhoborera mbu we ching'okho urya, we ching'ombe urya. Humiaka ekhumi kichanga khandi ndakhokombere mbu huba kweli miaka ekhumi kichanga nyasaye yambekho bulamu ndakhachamire mbekho mundu waukhane murianga riange, mbekho mundu onyala khwema. Nembola rikhuwa na aba- andu bhaurira <noise> bhandu bharecheresia, khandi mbe mundu wo- oluyari murianga ryange rimba ni ndulangamo ili mbe nendukha ndema nembola rikhuwa ni abandu bhari tayari <noise> khurecheresia. Khandi ndikombanga mbu embe nde omwoyo murekhule kwo obuyanzi. Kata nyasaye yechukhana namba amapesa kayera karie, amang'ondo kayera karie enyore okhuba omundu wo okhukhonya abandu ka bhamama bhafiwa bhano, abhana balanyanyalilwa tawe, inyore khubakhonya bhosi bamenye eshimenyi shilai. Ne khandi nyasaye nachama miaka ekhumi echyo nga esye mwene mbanganga mpaka nyala nibha- nibadilishirekho bhulamu bwa abandu muchimbia tofauti. Kwa mfano ndio ne- shindu shindekombanga okhola bhukula shindu nga shinyala okhonya e- community, maybe njiekho khubainda bhelwanyi bhano ni basabakho eshindu fulani bharere bandu bhefu murianga riange rimba menyeremo. Kama muradi kunyala khubakhunya bhanyole shimenyero shyiabyo sha buri- nyanga, barulao ni bacha khukhaba nibacherera munju bali nende shibanyala hulumakho ameno. Emiaka ekhumi kichanga ne <hesitation> khandi ndakhachamire mbu nyasaye nachama miaka ekhumi kichanga khandi mbekho muruchi, eruchekho abandu muchinjira tofauti either munjira ya <hesitation> yokhuba omundu weimberi, ndalaba omundu wa okhuba nende omwoyo kwe- shisa shya esisha shene sha- sha orolanga mbu bhianga no- okholanga esisha badala ya khuba nende roho ngumu okhukhonya. So emiaka ekhumi chichanga nyasaye niyambekho mulamu ta kenya- ndabakho mundu tofauti ndalorekhakho syesi <hesitation> ndalorokha sa munjira mbu ndilolanga ndichesinga tawe. Ndoreshe munjira mundu yandolanga yamba luyari yambo oluyari. Ombe mundu wo obuyanzi. <noise> bandu bamanyi ka ewanje niwichayo kata <noise> shyalo nishumire nyala okhutairakho omukepe omurambi, <noise> wicha wanje shikhaire hunyala khwikhala asi khwakasi omurembe. yaani mbe omundu wa- khurera obuyanzi mwianga ryosi.